الديمينو، أنا أحب ألعب ديمينيو وكوتشينة. أحب ألعب كل شيء مع أصحابي. <hesitation> لأن هذي اللعبة تختبر فينا ذكاءنا وقوة عقلنا وصحتنا النفسية والعقلية مع بعظ.